ཨ་ལི་ལོ་གཟེར་པ་ཆེ་ན་ཡ ཨ་ལི་ལོ་ཡ་ནམ་པོ། མན་ད་བོ་ཡ་ན ཀོང་གི་རིག་དུག་མང་པོ། ཐེན་དོ་བལྐ་སི་ ཨ་ལི་གི་སྐྱ་ལོ་ཡ་གཟེར་པ་ཆེ་ན། ཁ་སི་ཨ་ལི་གི་དཀར་པོ་ནག་པོ་ཁ་སི་ཨ་ལི་གི། ཁོཐོའོ་གི་ཀལ་ལག་སོ་པོ་དུག་མང་པོ། ཐེན་དོ་ཨིན་དེ་ལ་རྡི་ཡ་ཁ་སི་ཨ་ལི་གིསྤུ་ཐུག་རི་ཐ། ཐེན་དོ་ཨིན་ཁ་སི་ཨ་ལི་གི་འསྤུ་ཨ་ཆི་ཚེ་ཏུག་འཕན། དེ་ལེ་ཁ་སི་ཨ་ལི་གི་ པུ་ར་མེ་ཐེན་ཀེན་ཨིན། ཁ་སི་ཨ་ལི་གི་ནམ་ཆུ་སྟོང་སྟོང་ཐེན་དོ་ཨིན། ཁ་སི་ཨ་ལི་གི་འདེ་ནམ་ཆོ་ཕེ་མ་ཐེན་དོ་ཨིན། ཨོ་དོ་ཕ་ཐེ་གི་ཨ་ལི་ལོ་ཡ་ཁོ་ཀུ་རི་གི་རིག་དུག། མན་ད་བོ་ཀཔོ་ཀཔོ་ཡསྐེན་བལྐ།